जस जो पोसतर होन तो तेत लिया एक तोरह से कोतुंई चिजा का पोर्चार कोरनोक हो। जेत्तुं चिजा का पोर्चार कोर्ना हो तेत्तुक पोस्तरो पंद छपे कोरी। पोस्तर दे चिपकाए।